Esiku lyandje ihali kala lela epu kungame. Ohandi penduka aluhe po ne. opo ndi longekidhe aanona wandje. ngame ndi ningile omusamane gwandje a lye sha ngaa manga inaaya kiilonga. Okuza mpono shampa yayi koskola nande omusamane aya kiilonga. ondina oku ka ilongekidha ngame mwene ndiye koskola. Okuza mpono okuza koskola ondina okuninga oo homework dhandje dhoskola. Ethmbo ndyoka uunona owa galuka natango koskola. ndele ihashi kala oshipu molwaashoka onda pumbwa ethimbo lyoku ilonga ndele natango ondina oshinakugwanithwa dhoku longekidhila aanona ya lye sha mokati komutenya konima nda zimbuka koskola. Ohashiya nee mpano kutya unene komatango ngele ethimbo lyoku longekidha uulalelo tu lye. ohashi kala lela sha ningilandje oshidhigu oshoka iilonga ohayi kala oyindji. Kandina nando omuntu gumwe goku kwathelandje megumbo uunona wandje wuli kohi yoomvula omulongo na ndatu. omusamane oha kala kiilonga. onkene ohashi kala nee oshidhigu kombinga yimwe oto longekidha uunona wuye koskola esiku lya landula. owuna oku longekidha uulalelo. owuna omambo goye geku tegelela. unene tuu pekonakono ohashi kala lela. ihashi kala lela oshipu kaa